Ave, nunca me hazis assuntu i ya ves que si te digu algu no es pa enrea-ti. Peru, güenu, t'agraleçu el que me lo aigais reconocíu. Quál parti t'á gustau más? Porque alo primeru era la penícula assina comu un aburrieru peru alogu deque racean los pressonagis estus que vienin dela India, ai, comu múa la cosa. M'alegru, m'alegru abondu que t'aiga gustau la penícula i pala próssima, ya sabis, chacha!